Kidii ndikue ñu'u ujun ihá chí ihá yedengue he niño meyee kuá, ndengue ña'a caldo jin kingui kivii ngui ngué ujun como tipo salten ndungue ko'a comida há ndungue hé ña'a ndingué ujun tundu chuujun ondio duju chuujan ondió ña'a <hesitation> ujun ujun ndukué ujun yenka niunku ndiyee kaí ñachí nakachichi ancho niá ña yu'u ihán nduju naní kué comida niun ñié kada ihán ndungue ndevii yingui no ihá jan kunduñuña chí antu ndungué yee ihó ihá ndio ini chero oñará anyee ñodió, cuenta ndevee on caldo ña'a diferente ndungu caldo nanda mi ihá ndu'a tuu ndevee jun unka tuku ndengue, vinará ché meni salten ñindee copal meranke, ti'ó difetente dikui nió kuiña'a di'ó chate ti'úb ñunrá ihó uyee ujun kanda he nduku noñuu na ihó ndingui ni'ó kanra.